कृत्रिम स्वीटनर ते उपयोग कन्ना का फायदा और नुक्सान छन, फायदा यी छन कि कृत्रिम स्वीटनर कु उपयोग कन्ना सी मधुमेह और उच्च रक्तचाप की बिमारी ते काबू मा करए जे सकदु परन्तु यु का सेवन से रक्त मा शर्करा की मात्र ते नियंत्रित कन्नू मुश्किल च।